طبعا اني شوية تفكيري غريب ما اعرف يعني يجوزي مالهيروشيما قنبلة هيروشيما من انفجرت يعني احب اشوف اشوف يعني شلون هيجي الناس وراها او مال تشرنوبل اشوف الناس شلون وراها كدرت يعني انه تعيش وتمشي الامور وتحاول يعني تنسى اللي صار يعني احس شي حيل صعب بوكتها يعني انه بلاد كاملة هيجي انه يعني انه بلدة كاملة انه تروح ما ادري والله